ओइसे ते बिल्ली हो या कुत्ता हो दुनो जानवर अपन-अपन जगहि पे बहुत समझदार होले लेकिन अगर हमसे केहू पूछे कि हम का पालल पसंद करब ते हमरे हिसाब से कुत्ता पालल जादे बढ़िया होला। काहे से कि कुत्ता बाहर जा के अपना शौच त्याग करेला। एह नाते कुत्ता के पलाले घर में जादे गंदगी नहीं होला और कुत्ता बहुत वफादारो मानल जाले जौन राति भर जाग के मनेइन के पहरेदारी करेला और हमरे हिसाब से कुत्ता पलाले रहु, केतु और शनि ग्रहों मजबूत हो जाला। एह नाते हम्मे अगर केहू पूछे हे कि हम बिल्ली और कुत्ता में से का पालल पसंद करब ते हम कुत्तवे पालल पसंद करब।